<hesitation> Machine calculer zany ampiasay igny lafa misy raha ho kajianao nefa raha igny maro be de sarotsy aminao micalcule azy atao hoe calcul mental de kajianao amin'igny sady igny koa zany machine zay afaka ampolimpolinao igny zay tianao anaovanao azy laha mbo tsy faible i, iha avao afaky zay tianao anaovanao anazy eo.